കോരിനകുല് ഏഗര് കല്ന ദനികല്ന ഗുര്ത ഉപ്പുന്ദു। കോരിനകുല് ദനികല്ന മോനേ ഗുര്ത മല്തന്വേരു। ഭോക ദനികല് പോപിന ജഗല ഗുര്ത മല്തന്വേരു। <hesitation> സോകു മേദു അഗി കോദപ്വേരു കേല। കോരിലു ദനികല് ഏന്ഥുദു കുശി അദു കൈതല് ബര്രേ। ഥുപേരു പിര പിര ബര്പേരു ഭോക കേല കോരിലു। മോകേദു കുശി ഇത്തേ അകല്ന ബേതേനേ സബ്ദോദു। കിലേപ്വേരു കേല കോരില് ഏഗര് അകല്ന പുരേദ് മോകേദു। ദനികുല് ഉപ്പ്വേരു മോനേസേര് ഉപ്പ്വേരു।